<hesitation> Ôhatra edy kara hagnigny avy aminay akagny ôhatra an, <hesitation> resaka sahamôtraka regny zao aty n tegna hitako hoe tsara be. Sahamôtraka i zegny, fa- kô fetifety regny zegny, zey ny fagnagnovagna agnanjy. <hesitation> Avake sahoaba koa zegny koa zagny agnisan'ny raha mbô mampiavaka hely akaigny, <hesitation> hanimboroaka asiagna akoho reigny, tsara be.